tabai ninila nini ikan tei <hesitation> nagaratak galak bolewa bis mancia i'dawei ikan tutur atau ikan sisirara, ikan tuture biasa ikan nai takomakla nai biasanya wekantrus dari pada lekan naika bisaki <hesitation> de rabusi <hesitation> tafisisini sisisebi tarus tatutu niura baru tacampur tei katumbar tei nakuna baru <hesitation> tarakaniba tura kalu manla ikan nai sisiri'ra fugita tei barsisi <hesitation> tutuin kisebi <hesitation> tar atawakas-tawakasto'i to, baru taria deng nuaartasi koca tarinua artasika abis ira <hesitation> itawei sirara nai abis'i baru. Asi ira nai baru tatarua wan banasa <hesitation> kalu ambana sagaga berarti inikan sisirei jadi galak tapi kalu misalnya uran tutu dodan-dodanlu ira i'kan si nasibloka i'kan si tetap nableda hitungan-hitungan nai awetja tei loka karna tei i'kan sisira nini nilani <hesitation> jadi tura jatira wanbanasira wanbanasa gaga berarti nikani galak tapi kalu wanbanasa nai tei uran tarus berarti nini i'kan nija tai loka.